Chini hayung o kwbangma chajaknai mwkhwtwng manthogo. Haste tei jora rwgwui juda juda mwkhwuitwng manthogo. Kutung jora manthoknai mwkhwuitwng rok wngkha alu phantok kosoi deros chakruma khaklu muiya tei tomato. Kwchangma jora mathoknai mwkhwuitwng rok wngkha banda copi phul copi phantok mulai laisak sejna tei sobai. Amo baade bo swtwui haching moso piyaj rosun rok khe bisi kwrwngwui manthogo. Thepung jingathaktwui muimaising rok khe kora ni simi munma joraswk chawui mano. Baksa mwkhwuitwng ha o tei baksa mwkhwuitwng twui o bo manwui mano.